कृतज्ञता का अर्थ है आभार व्यक्त करना या किसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना। जो कि एक सकारात्मक भावना होती है जो हमें उन चीज़ों। उन लोगों या उन परिस्थितियों के लिए आभारी बनाती है। जिनके लिए हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छा होता है। तो हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। जैसे कि कोई हमारे संबंधी या कोई व्यक्ति के यहाँ शादी होती है और वो हमें बुलाते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हम वहाँ की व्यवस्था देखकर उस व्यक्ति की तारीफ करते हैं। न कि उन लोगों के लिए कहते हैं कि उन्होंने यह व्यवस्था नहीं की है। हमारा धर्म है कि हम लोग कृतज्ञ रहें। क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्था की है वो हमारे भले के लिए ही की है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कृतज्ञ रहे। तो उनके बीच प्यार और उनके रिश्ते में मज़बूती भी बनती है। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई कार्य कर देता है या आपके लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो आपको उनके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। क्या है कि वो आपके लिए कृतज्ञ हैं। तो आपको यह कर्तव्य बनाता है कि आप उनके लिए कृतज्ञ रहें।